أعتقد إنى راح أختار القدرة على ال على علاج أى مرض، تجنب الأمراض تجنب ال فقد الأشخاص، <hesitation> أعتقد هذا الشى <hesitation> بيأثر علينا كأفراد، أنه أى دكتور فيه أنه يعالج مرض، أكيد بيكون فخور بحاله ، فخور بالمنظمة تبعوا.